Delfiiniq <hesitation> laulvaq ütstõsõga ja küländ keeruliidsi laulõ ka. Taa om põhimõttõlidsõlt näide umavahelinõ suhtlusviis. Nä niimuudu saavaq inämb-vähämb kõnõldaq umavahel, suheldaq.